Laoka maigna saosy tegna hanina tegna tiako de misy efatra fangarony: m- atao angivy, atao tongolo raviny de atao tômaty. De fandrahoana ananzy atao alohaka ny laoka maigna igny de avy akeo ndraika ansanana koa angivy de ansanana koa tongo- <hesitation> efa tegna farany vao atao tongolo raviny fa tômaty miaraka amin'ny angivy.